स्पें में तो मैं कहरें नहीं पता काये खाण खाव हज। काई करहें थो हा का लोगपाग। पर इतने पताशों, बिरेड ब्रेड भापभी खाये, नके पिजा विज्जा चले थो भापभी फीन मी फीन में। न काई असो असो कहीं खावाजा, असो मैंने सूनी होवज। मैंको ज़्यादा पता नहीं कि मैंको ज़्यादा पतो नहीं कि स्पेन मैं कहीं खावाजा लोग पाग।